<hesitation> Indraika isan'andro ny mamegno reservoir ny tôbiliko izany hoe in-telopolo izany anatiny vola raika, da isaky mampiditra iaho da mahalany amin'ny dix mille ariary eo, da troix cent mille ariary eo zashy isam-bola.